Fanazavako tsotsotra momba anle lafaoro izy boîte mandeha herinaratra dia mety handrahoana asa ohatra hoe gâteau, asa ohatra hoe hena, hafaka hitonotonoana raha zany le izy.